Egbee ja mare mba- mba- aiba, afena fen sa unvoi na unvoi nto rukpon. But nta nang si tu tu tu mba ara mbam roven fa oso ora unvoi honang ora rukpon hotho, ara ujumene nhura ntoo hu boi aru but hithomethomi sinjene hivivi san nzizia nkubho nnang. Akpanakpa nta orom okpa usong nao onao. Ona bha hoda, obhazi gwe nru nfi othom re sa unyi evurere hithometho me sa orom nkubha onang, sang nkubonva nq, or arukdon hotoi ruto bhoven fa oso unvoi nang ora nta nra nkpohehob nwa howeb. Afafen afea nsan nzizia nkubha na ora rukpon hoto aru akubho runta ta hotod